Cu lu marti pensu a li divinità, Martes lu diu di la guerra. M’addumannu picchì certi divinità hannu na jurnata speciali nta la simana e àutri no. Marti nun mi dici nenti di particulari, un jornu comu l’àutri, nenti di speciali... Macari lu jornu unni li pizzerìi rapinu, picchì in ginirali si pìgghianu lu luni pi ripusari, picchì lu travagghiu è chiù assai duranti lu fini di simana e accussì hannu bisognu di riposu.